بالنسبة لي أنا عادة استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الأخبار لإنها سريعة وتوصل المعلومة في وقتها أتابع الحسابات الموثوقة والمتخصصة في الأخبار للحصول على تحديثات مستمرة، وأحيانًا لو كان عندي وقت اقرأ الأخبار من الإنترنت أو عبر تطبيقات خاصة بالأخبار.